aja hueno taku kiti na katye ra ñaa-m kiti ha ra uun hueo kua na sinuni kuana kò´o sinuni tutyi ñaa kitili ka ra ñaa taku ii kutu yo ná´a aja taku yo ná´a ra kusana yo nùù taa´yo uun taku tá´a ra ku sana ra nu ta´an ra kutu ra a tyira tata a ntatara ñu´ú síaa itu a uun tavi ra ntaya ta´vi ra tutun ra sani ña ña´a ña kuu sanara kuntii tu´a nikatye ni tasa ni kuu kiti li ka uu kitili ka ra uun tani kisia ri kutuva ri ñaa kuturi ra ña´ra uu ti sini kutu ka ti kanu ka ti u´un ti sini kutu ka ti ni kuu uvi uni kuía tyitu ra ña´ra tika ra í´sio katani ra ri í´sio tyintikura ri ña nmña kuu yuku ka ra isio ntiku ti ti kanu ka tui tyi sinika ra ha´ra í´sio ntiku tu inka ti luli ti itiaka kuni so kutu a ti itia kunu kutu ka´ra tyi ti kò´o sini kutu ka ra a´ru iva miri na kuu ra ku iva kee ntaari a va kee´nu ri ra ña´ra ni ku ntaaso ri ni kuu ntaari tani ka mii ña ña ku yu´u ñu´ú nu taniña kuaña ka nakatye ni aja ta´ra un ti kanu ka tisini ka ña´ra tika ra sini va´aso ri nami kunu kuaa ña kuu nu´u yata ka tyi ñaa kueni kueni itañuri kue itañuri ra sini va´a ri nami kuu nu kua yu´u yata ka tyo tika ra ta kuari si ti síaalika ra uun a´su ti síaali kuni ri tyinta ntaa ri ti kanu ka a ixtanuu ri ti kanu ka ra tikanu ka ra aam ni ntuu veéri nakatye ni ni ntuu veeri tyi ni kuna tyitu ri ra ña´ra nuni ku veeri nta´sa kana tyinta ntaa ti luli a na ixta nuuri ri´ka koso kuuri tyi sini va´a sori umm ña iva sa ntaa kuari sinu ri nta nta yu´u itu tyika ra nta yu´u itu tyiso ra sa ntaso kuari ra sinuri ntaka ra tani sinutukuri tyika ra umm ikara iva so kuatuuri isío kua´ra ñara nantikotu Kuri vasituri vasituri vasituri ra ña´ra ñaa sio í´tii tu nanitiko tukuri ra sakuri um kava riso kava riso kuari ra ñaa ti luu ha´ra ñatyu kiti ha´ra ña kuu sanri nùù ta´an ri aja kuu sanari nu ta´an ri taku umm tina ka taku lurru ha taku kua´yu ha taku ra ña´ra ti sana nùù ta´an kunti kutu ri nityi ntyi kaka ri ntyi uum ntyi kasi´ri ntyi ñaa taku ntisi ka taku ntitu ra ña´ra yanu sana ri ntyi kasii ri ka isiaa ntyi kasi ri nuni ntyi kasi ri ntyi sa´ri tuteri kasia´ri ña ntisa katyi kiti ra ti san a nùù ta´an kunti ri